ایرلنډ د کیسو، موسیقۍ او شعرونو هېواد دی. دوی د کلیسا، کورنۍ او ټولنیزو اړیکو ته ارزښت ورکوي. ګېلیک ژبه او سپورتونه لکه هورلینګ دوی ته مهم دي. دوی میلمه‌پاله، او خوش‌اخلاقه خلک دي.